<hesitation> Maro be o hagny matetiky <hesitation> anagnan'ôlo hevitry tsy mariny ary tsy- tsy de iasanôlo lôha loatra ko ôhatra amzegny daboara- daboara zao ôlo koa be vôtraka regny tsy de hômagna azy lôhatra satria zegny mampasôla lôhanjaza. De zao zay fa agnisany hitako hevitry diso de vakeo ko kôrzete- korzety kô hono le izy malemilemy igny tsy de tsara ohagniny zegny fô mampalemilemy aigny zay.